इन्डिया संसारके सातौं बन्ना देशमे पर्ता आउ जनसंख्याके हिसाब तिती संसार के सब्ति ढेर जनसंख्या रहल देश है। तभिक मारे यी देशमे बहुत मेराईक् <hesitation> संस्कृति हैं ,चालचलन हैं। यहाँ बहुत मेराईक् रितिरिवाज मन्ना मनै रह्तियाँ। कुई कस्तो किसिमके, ओईन् के संस्कार है, संस्कृति है कह्लेसे कुईक् कस्तो। आउर यहाँ मेन कह्लेके हिन्दु जात अथवा हिन्दु धर्म जेदा मन्तियाँ। आउर हिंका संस्कार कह्लेक ,संस्कृति कह्लेक अपन तिती बडा मनैन् आदर कर्ना, सम्मान कर्ना, अपन तिती छोट मनैन् माया कर्ना। आउ बहुत मेहनत तिती काम कर्ना। उस्तिही कर्के एकतामे रैहके, सक्कु जना मिलके काम कर्ना। यी यहाँ के संस्कार मेहे आईजिता।